د ځانګړې غونډې لپاره ویښتان لومړی ښه ومينځه. وروسته د ویښتانو ډول او اوږدوالي ته وګوره چې څه سټایل درته مناسب دی. که اوږده وي، نو کولی شې یې ښکلي پېچونه يا یو ساده ګرده بن جوړ کړې. لنډ ویښتان دې وي، نو یو ښه جیل یا موس وکاروه چې شکل ورکړې. همدارنګه، د ویښتانو لپاره سپری وکاروه چې سټایل مو اوږد وخت پاتې شي.